forseti Alþingis telur það fordæmalaust að sérfræðingar eða fagaðilar neiti að vinna með þingnefnd anna Kolbrún Árnadóttir ætlar að sitja áfram í velferðarnefnd skortur á hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarrýmum skýrir það að álagið á

Landspítalans keyrði um þverbak í síðustu viku segja yfirlæknir og forstjóri spítalans öryggi sjúklinga sé ekki tryggt nærri tvær milljónir manna eru

enn á vergangi í Írak ári eftir að stjórnvöld lýstu yfir sigri á Íslamska ríkinu hjálparsamtök segja landið afskipt og fjársvelt nokkrir áhugamenn um nýtingu þörunga standa nú fyrir

á þeim á landi hópurinn bindur vonir við að ræktunin verði sjálfbær og að nýta megi

lyfjaiðnaði tíu ára stúlka á Húsavík hefur lesið meira en eitt hundrað bækur á

árinu blaðsíðurnar eru orðnar yfir átján þúsund og sjö hundruð forseti Alþingis telur að það eigi sér enga hliðstæðu að sérfræðingar neiti að vinna með þingnefnd formaður velferðarnefndar Alþingis segir áhrif á störf nefndarinnar anna Kolbrún Árnadóttir ætlar ekki að víkja úr nefndinni rannsóknarsetur Háskóla Íslands í fötlunarfræðum neitar að vinna með velferðarnefnd Alþingis vegna þess að Anna Kolbrún Árnadóttir þingmaður Miðflokks situr í nefndinni hún er ein þeirra þingmanna sem sátu á barnum

Klaustri og gerðu grín að fötluðu fólki nokkuð sem misbauð og því sendu þau forseta Alþingis bréf hvernig verður brugðist við þessu bréfi ég bara kvitta fyrir þess og við getum lítið annað gert en

virt þeirra niðurstöðu í þessum efnum við þurfum þá að fara yfir það hjá okkur hvaða vandamál þetta skapar í áframhaldandi vinnu þingnefndarinnar en þetta er nú nýskeð og eiginlega án fordæma það ég best veit þannig við þurfum aðeins að fara yfir það enn þá bara dálítið að melta þetta og ég held að þetta sé eitthvað sem þurfi að taka upp líka bara með þingforseta og

veit ekkert hvernig við eigum að bregðast við þessu eins og staðan er núna ég þyrfti bara að eiga samráð við fleiri og

melta þetta aðeins líka tala við nefndina hvaða áhrif hefur þetta á störf nefndarinnar þetta náttúrulega hefur bara mjög alvarleg áhrif ef ef að við fáum ekki sérfræðinga sem við þurfum að fá álit frá varðandi þingmál þig rekur ekki minni til þess að einhver aðili hafi áður neitað að vinna með nefnd hreinlega

út af einum þingmanni nei ég þekki enga hliðstæðu þess það hefur svo sem kastast kannski eitthvað í kekki milli einstakra þingnefnda og einstakra stofnana eða ráðuneyta svona tímabundið út af einhverju en það hefur aldrei leitt til þess að að það væri ekki hægt að greiða úr því eiga samstarf áfram anna Kolbrún vildi ekki veita viðtal í dag en sagðist í samtali við fréttastofu hafa tekið ákvörðun um að sitja áfram hún ætlaði að sinna sinni vinnu líkt og henni bæri skylda til þar með talið í velferðarnefnd

það hafi ekki komið til tals að hún víki úr þeirri nefnd en þegar niðurstaða siðanefndar liggi fyrir muni hún endurskoða alla hluti skortur á hjúkrunarfræðingum og erfiðleikar við að útskrifa sjúklinga gera það að verkum að ekki er hægt að tryggja öryggi sjúklinga þegar álagið er mest segir forstjóri Landspítalans ástand skapaðist í liðinni

viku og var landlækni og velferðarráðuneyti gert viðvart gert er ráð fyrir að nýting sjúkrarýma á bráðasjúkrahúsum sé um áttatíu og fimm prósent samkvæmt forstjóra Landspítalans hefur

undafarin misseri verið yfir hundrað prósent hér á Landspítalanum

og í síðustu viku keyrði um þverbak þegar nýting var hundrað og sautján prósent

sjáum það ár frá ári að það er alltaf að aukast álagið þannig að þetta er eins og glas sem fyllist sífellt meira og það þarf minna til að skvettist úr því þetta ástand birtist okkur fyrst og fremst á bráðamóttökunni í plássleysi það er að segja við erum með sjúklinga sem hafa lokið sinni uppvinnslu á fyrstu meðferð en komast ekki inn á sérhæfðar legudeildir forstjóri Landspítalans segir að þegar álagið er mest sé augljóst að öryggi sjúklinga sé ekki tryggt landlækni og velferðarráðuneytinu var gert viðvart þegar álagið var sem mest í liðinni viku það er einkum tvennt sem veldur þessu ástandi annars vegar skortur á rýmum á hjúkrunarheimilum og hins vegar skortur á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum sem Jón Magnús segir að hið aukna álag bitni mest á reynt hefur verið að fjölga starfsfólki á vakt takmörkuð auðlind náið þið að manna allar vaktir það hefur gengið alveg ótrúlega vel og það er alveg ótrúleg fórnfýsi hjúkrunarfræðinganna sem lætur þetta ganga upp sem dæmi um hversu marga hjúkrunarfræðinga vantar þá er á fimmta tug bráðalegurýma á spítalanum ekki í notkun vegna skorts á hjúkrunarfræðingum Páll segir að leiða sé leitað til að fjölga hjúkrunarfræðingum og eins til að geta nýtt fleiri rými við gegnum einstöku hlutverki Landspítalinn í heilbrigðiskerfi þjóðarinnar og við erum fyrst og fremst bráðasjúkrahús en ekki hjúkrunarheimili forstjóri Landspítalans gerir sér vonir um að á næstu mánuðum gangi betur að útskrifa fólk því hjúkrunarheimili sé tilbúið á Seltjarnarnesi og stutt í annað í Hafnarfirði auk þess sem sjúkrahótelið á Landspítalanum muni einnig hjálpa til ári eftir að stjórnvöld í Írak lýstu yfir sigri í stríði sínu við hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið eru enn nærri tvær milljónir Íraka á vergangi í landinu ástandið í flóttamannabúðum

landsins er víða slæmt

forsætisráðherra Íraks eftir nærri fjögurra ára erfiðan hernað gegn

Íslamska ríkisins en þó var ekki sérlega hátíðlegt um að litast í dag í þessum flóttamannabúðum í

ári eftir sigurinn á Íslamska ríkinu hefur lífið ekki batnað mikið fyrir þann mikla fjölda Íraka sem enn er heimilislaus eftir átökin og á vergangi innan landsins

uppbygging á átakasvæðum er ekki langt komin og því hafa margir enn ekki í önnur hús að venda en þessi

hjálparsamtök segja að á árinu hafi Írak fallið í gleymsku og fái ekki lengur sama fé til hjálparstarfa

flutningaskip sem var á leið VO til hafnar á Höfn í Hornafirði með

tók niðri í innsiglingunni laust fyrir klukkan átta í morgun skipið var komið hálfa leið í gegnum innsiglinguna þegar það festist á sandi og komst ekki lengra enginn meiddist og ekki er talið að skipið

hafi skemmst ráðlegast þótti að bíða eftir flóði í kvöld en þá er talið að skipið losni af sjálfu sér

er um klukkan átta og ætti skipið þá að

að komast þá stuttu leið sem eftir er til hafnar störfum verkafólks í fiskvinnslu fækkar með aukinni tækni en eftirlits og fjölgar afköst aukast en ekki ber mikið á uppsögnum segir framkvæmdastjóri Völku Valka í Kópavogi er áttatíu manna vinnustaður fimmtán ár eru frá því fyrirtækið var stofnað við erum hátæknifyrirtæki vélbúnað og hugbúnað fyrir vinnslu á fiski nýtingin getur batnað við þetta um allt að tíu prósent vélarnar frá Völku taka við fiskinum þegar búið að að slægja hann flaka og

getum svo verið að skera

notað að sjá að við getum þá hafnað einstökum bitum með beinum þrátt fyrir og þessi vélmenni sem skera burtu beingarðinn úr fiskflakinu með vatni undir háþrýstingi þá þarf samt enn þá mannsaugað til þess að greina í fiskflakinu tæknin krefst annars konar starfa í fiskvinnslu

til að nýta búnaðinn sem best þannig að við þurfum tölvufólk og svoleiðis svo er eftirlitsstörfum að fjölga þar sem er verið að fylgja eftir að búnaðurinn sé að vinna eins og hann á að gera fækkar störfum við þetta í flestum tilfellum eru eru menn að auka afköst þannig að yfirleitt eru menn ekki að fækka störfum Valka hefur selt hátt í hundrað vélar ég held að við höfum selt til einhverra tólf landa stærstu

löndin hafa verið Ísland og Noregur þá var nýverið gerður samningur við fyrirtæki í Múrmansk í Rússlandi upp á einn komma þrjá milljarða króna fyrir þremur árum settu Rússar á innflutningsbann á vörur frá Íslandi og þar með stöðvaðist fiskútflutningur til Rússlands bannið kom ekki í veg fyrir að Valka gæti selt tækjabúnað til fiskvinnslu til Múrmansk ánægjulegt að við lentum ekki

þessum viðskiptaþvingunum þetta er mikið tækifæri í Rússlandi þeir

mikið af fiski við gætum lagt grunninn að nýjum atvinnuvegi fyrir Íslendinga þetta segir einn þriggja stofnenda fyrirtækis sem stendur fyrir tilraunaræktun á

tegund hér við land er þriggja manna fyrirtæki sem býr yfir ómældum áhuga á að nýta þörunga við erum þeirrar skoðunar að framtíðin sé í varð fyrir valinu en hann var nýlega greindur sem

ættkvísl þær hafa í sér efni sem hemja fjölgun veira hæggengum veirusjúkdómum eins og h i v og herpes þörungur en svo er hún líka ágætis

hópurinn vonar að ræktunin verði sjálfbær og þá þarf ekki að sækja þörunginn í fjöruna eins og hann gerir nú

manni í mörgu þetta segir tíu ára stúlka á Húsavík sem hefur lesið hundrað bækur á þessu ári

Elísabet Ingvarsdóttir sem er í fimmta bekk í Borgarhólsskóla setti sér markmið fyrir árið tvö þúsund og átján mamma tók áskorun um að lesa tuttugu og sex

bækur í byrjun janúar og mig langaði bara að toppa hana þá ákvað ég að lesa hundrað markmiðinu náði hún í lok nóvember þetta eru mest barnabækur en já ég held ég hafi lesið svona þrjár unglingabækur kannski flestar hundrað og fimmtíu blaðsíður og meira bækurnar fékk hún flestar

og var hver einasta skrásett ég hélt bara bókhald yfir þetta og blaðsíðurnar voru átján þúsund og

og hér eru bækurnar hundrað á borðinu fyrir framan okkur hver er uppáhalds það er loforðið eftir Hrund Þórsdóttur

samt svona pínu sorgleg en mjög falleg Elísabet sem er í fótbolta og frjálsum finnur alltaf tíma til að opna bók ég vakna mjög oft snemma á morgnana til að lesa fyrir skóla svo les ég í skólanum og eftir skóla þannig að hvað er skemmtilegast við að lesa bara komast áfram í bókinni og

næst og næst mér finnst að allir ættu að lesa allavega eitthvað á ári því það hjálpar manni í mjög miklu að lesa hún er hvergi nærri hætt og eru bækur ofarlega fæ svo margar bækur í jólagjöf sauðfjárbændur í norðanverðri Rúmeníu eru uggandi þar sem

hafa einnig ráðist á mannfólk

reyndi að reka björninn á burt með óhljóðum allt kom fyrir ekki og skömmu síðar lágu tuttugu og

átta kindur í valnum þetta er þriðja árás

á kindur á þessum slóðum á nokkrum vikum í einni fyrri árás slasaði bjarndýr og veiðimenn

málið þykir undarlegt þar sem birnir ættu að liggja í dvala á þessum tíma árs talið er að í Rúmeníu sé að finna

um sex þúsund

þeir geta verið til vandræða svangir birnir hafa farið inn í borgir og bæi í leit að æti þeir eru þó friðaðir

þúsund eitt hundrað og tólf pípur eru í nýju líkir tilfinningunni við að láta orgelið frá sér við það að barn flytji að heiman

eins og hjá mörgum setti efnahagshrunið hér á landi strik í reikninginn en byrjað var að smíða orgelið fyrir tíu árum haustið tvö þúsund segir að venjulega taki hátt í þrjú ár að smíða orgel af þessari stærð það stóð til að það kæmi miklu fyrr en hrunið kom í milltíðinni og það var allt stopp og strand en nú er þetta komið loksins það er mjög gaman hvað kostar svona orgel það eru svona þrjátíu til fjörutíu

enda er þetta rosaleg vinna og búið að vera mikið verk að safna fyrir þessu að mestu leyti er það bara fólkið í söfnuðinum sem borgar með veru sinni í söfnuðinum bæði í Úlfarsárdalnum og Grafarholti þetta eru dýrir gripir en þetta er hljóðfæri sem á eftir að spila hérna kannski næstu hundrað og fimmtíu árin það eru nokkur þúsund vinnustundir sem liggja í hverju

þetta hefur aldrei tekið þetta langan tíma það er alltaf svolítið sérstök tilfinning þegar maður er að láta frá sér orgel það er eins og eitt barnanna manns sé að fara að

í Þýskalandi lituðu bæinn rauðan í dag þegar árlegt

fór fram um þúsund íbúar klæddust sínum fínustu jólasveinafötum og hlupu um götur bæjarins fimm eða tíu kílómetra þetta er í tíunda sinn sem efnt er til

en það á að hvetja til heilsuræktar jafnvel að vetri til skipuleggjendur segjast himinlifandi með að þetta

Evrópu aðeins

París og Búdapest geti státað af fleiri skokkandi sveinum jólasveinar jólatré og jólaskemmtanir einkenndu annan sunnudag í aðventu á höfuðborgarsvæðinu þó að ekki væri snjóþungt var fólk í hátíðarskapi

nútíma jólasveinar gefa sér ekki allir tíma til að ferðast á hreindýrum heldur velja sér fljótlegri fararskjóta það var einmitt raunin í

við Hamrahlíð í dag þar sem jólasveinarnir sönnuðu það að þeir eru ansi fjölhæfir

voru jólasveinarnir þó ekki

nýmóðins

sammála um að það hefði verið mikil og góð stemning á jólaballi Downs félagsins í dag

hvað finnst þér skemmtilegast við jólin Kristjana Arnarsdóttir er með íþróttir kvöldsins keppni í milliriðlinum hélt áfram á EM kvenna í handbolta í dag spennan var mikil í leikjum dagsins

forseti Alþingis telur það fordæmalaust að sérfræðingar eða fagaðilar neiti að vinna með þingnefnd anna Kolbrún Árnadóttir ætlar að sitja áfram í velferðarnefnd skortur á hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarrýmum skýrir það að álagið á Landspítalans keyrði um þverbak í síðustu viku segja yfirlæknir og forstjóri spítalans öryggi sjúklinga sé ekki tryggt nærri tvær milljónir manna eru enn á vergangi í Írak ári eftir að stjórnvöld lýstu yfir sigri á Íslamska ríkinu hjálparsamtök segja landið afskipt og fjársvelt nokkrir áhugamenn um nýtingu nýtingu

á þeim á landi hópurinn bindur vonir við að ræktunin verði sjálfbær og að nýta megi þörungana í mat og lyfjaiðnaði tíu ára stúlka á Húsavík hefur lesið meira en eitt hundrað bækur á árinu blaðsíðurnar eru orðnar yfir átján þúsund og sjö hundruð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

takk fyrir samfylgdina um helgina verið þið sæl